Karaha hitako tamin'ny dessin animé hoe, <hesitation> bibikely regny zegny karaha hoe manandefa pheromone zegny zare dia iny ahafahanjare mifandray, dia ohatra zao zegny koa ahafahanjare mifaname signal ah, ohatra zao karaha hoe vitsiky zegny, hoe taiza lalàna niomban'ilay namagny eh, avy amin'ny alalan'ny fofogna ambelan'ilay namany zegny no ahaizanjare, ahafahanjare le mifandray.